फर्वरी के जमु <hesitation> कस्मीर में पुलवामा हमला होयल हले जे में जवान के मौत होगेल हले जैसे <hesitation> मौहमद ने इह हमला के जिमेंदारे लेले हले जे अब अगस्त में भारत आपनाथ सत्तंतरता दिवस में नेले हले जे तीस अगस्त के केंडर सरकार के कोई बैंको के विलाय के एलाइन के ले हले जे साल में समयधान से जोड़ल कोई बड़े फैसले लेल गईल हले जैसे जम्मू कस्विर विशेस दर्जात देवे वाले अनुचे के निरस्त करल गईल हले जे।